لا أنا أفظل إني أكون الطفل الوحيد. تعيش حياة هادئة ، تلقي الحب والإهتمام من الوالدين ، تسوي كل شئ بدون ظغط ، تجدر تستمتع بوقتك الخاص <hesitation> أما إذا عندك عشرين أخو الحياة بتكون معقدة ،وزحمة وكل يبغي <noise> يتفوق علي الثاني في النهاية. العزلة تمنح لي صراحة فرصة أفظل إني أكو-أكون نفسي، <hesitation> أكون إنسان متطور أطور قدراتي.